Itony aby a karazagna zavamagneno fantako: harpa dia kabôsy a, dia gitara, dia lokanga a, dia mamaragna azy ny valiha.